يكون بيت كبير بيت متشطب كويس بيت في الأوضة الرئيسية اللي هي أوضة النوم بتاعتي تكون كبيرة وتكون فيها كل حاجة متكونش ضيقة وميكنش فيها حاجات كتيرة يعني يكون فيها سرير ودولاب وممكن يكون فيها تليفزيون شاشة كويسة كده ولازم يكون فيها ليڤينج ولازم تكون إضاءتها جميلة ولازم يكون حمامها كويس جدا فا لا أوضةـ شقة تكون كويسة أوي.